Sakafo netim-paharaza mahasolo hena zao <hesitation> voamaigna magnano akoa e saramaso kabaro, voanzobory, lojo, io zao da mahasolo hena, agny koa gne traka sy adigno, igny koa mahasolo hena aby io.